[Inspiration] Теперь самая сложная задача. Мне нужно на протяжении какого-то непонятного количества времени, на которое мне хватит воздуха о чём-то говорить, и я не знаю, о чём мне говорить, потому что я не знаю, на сколько мне хватит воздуха, и на какой объём текста мне нужно расчитывать, потому что я не знаю, и я впервые занимаюсь таким видом. Мне нужно всё это проговорить на одном дыхании, потому что меня об этом попросило это чёртово задание, и я не знаю. У меня заканчивается воздух [Inspiration] Всё.

Один из моих жизненных принципов - не доставать людей в одиннадцать часов ночи музыкой, которую хочу слушать я. И не включать её на полную громкость, чтобы её было слышно с УЛИЦЫЫЫ!

Я хотел бы уметь становиться невидимым, чтобы подслушивать, что другие люди думают обо мне. Вот такая вот нехорошая цель. Хотя в принципе, когда невидимость может использоваться во благо? Честно, какие какие практические ситуации к ней не придумаешь, ну, кроме как совсем уж криминальных, когда надо в качестве добраться полицейскому а до какого-нибудь преступника, чтоб его обезоружить или ещё что-нибудь. Но в повседневной жизни чё-то очень тяжело придумать, а, ситуацию, в которой невидимость можно использовать во благо, а не во вред. Типо не ограбить магазин, не не подсматривать за девушкой или ещё что-то. Сложно придумать для невидимости какую-то полезную фичу в обычной повседневной жизни.